Bueno, io síítu koo yee mayo jo nani kajotionyo cocina yo diario te io koo no kuu ja yee nayuu visila kanchii sua te yua kayeei, te io inka koo <hesitation> nanoni ia koo luuga io kakaa jii ja nuu io viko xii noun io te yua katavai yuate kajation jii nayuu.